Tu tu jinida, ja kiti yuga chii tuu <hesitation> jinida nasa kua´a yuga chi ña tu jinida ko ja, ja jinida kuja nu in taka in kiti kaa jika yuku yo ya´a ni ku ja jani kaa ka no kunu maa yuku ya ni kua ka sa´a.